لا نظعف مالي لا ما نحبش ما ذابيا ديما في تحسن الوقت لهاذا تحبو لفلوس و تحبو للبسه و تحبو لكل شئ نظاعف في عمري الله أعلم أنا نقول نحب نظاعف عمري ولاكن إلي كاتبلي ربي لنهار إتولدت مكتوب على الچبين زايد مش نحب نظاعف أول لا.